Kôfa mieritreritry adin-tsain̈y misy bôaka ady zey, ady dônko koa refa resaky ady fa izy fô zey seny zey miasa amy raha iô. Avy eo koa zey kôfa mbola velognô amy donia ty izen̈y tsy maintsy miady seny fô. Ia, efa izy fô izen̈y zey.